Uge yang biasa ngom sediakan toma fola madoya selama ora malofo sodo ora range ti ora raha gena, uge daso ma rau, uge kopaya ma bunga, uge ganemo, uge diburu